हम कितना दम कहले बानी कि तू बार-बार हमसे राति में बहरा जाए के ने पुछल करा। राति में बहरा घुमल कउनों भी तरीका से सही नहीं मानल जा सकला, लेकिन तू हमार बात नहीं मनेला। राति में खेललाहु के कउनों जरूरत नहीं होला। रात में मच्छर काटीहे, मलेरिया फैल जाइ। एह समय ते सर्दी बा ते सर्दियो भइले के डर बा। एह नाते राति में बहरा गइल हमरे हिसाब से त तरीका सही बात नहीं हवे, लेकिन तू हमार बातिए नहीं मनेला और जोन मना करे उहे तू कइले के कोशिश करेला। बार बार पुछले से हम तुहार गलत बात ते कब्बो नहीं मनब चाहे तू रीसिया चाहे खुश। <laughs>